אויב איך טרעף א באהאלטענע צומער פון מיינע קינדער יארן און מיין הויז. וואלט איך געטראפן דארטן <hesitation> ס'איז געווען א טינקעלע, שווארצע צומער. און, אויב מיינע עלטערן וואלטן אויך נישט געוויסט פון די צומער וואלט דארט געווען א אלטע <hesitation> מיסטערי, מיסטעריע. און ס'וואלט דארט געווען א בריוו פון די פאריגע מענטש וואס האט געוואוינט און די הויז. אז ער האט א שווייצע אקאונט נומבער, און דארטן ליגט מיליאנען אוועק געלייגט. און אונז וואלטן געווארן אויף געראכטן מיט די געלט. <laughs>